Kilangi nenda sana lusika, kwasababu kilangi kijiji konadomire, nikilangi vi valusikaa siurishana muntu olusika kiswahiri amuna, ni kilangi. Vi labda vadome noko mujini labuda noukashana muntu olusika kiswairi, lakini kijiji ni kilangi, vi ukadoma noko vala bibi ni kilangi, nokovala shangazi ni kilangi, vi vyala mujomba na ka nikilangi kwahiyo kilangi nini nachenda sana.